في ليلة هادئة سمع الموسيقار لحن غريب يطلع من الغابة، قررت يتبع الصوت مرة مرة يتبع الصوت إلى هناك ولقاه شخص يعزف على آلة موسيقية قديمة يعني جداً، اللحن كان سحري لدرجة إنه هو خلى الموسيقار يعني يمشي وراه، وكل ما يسمعه يحس بالراحة والسعادة أكتر.